Yo bane la réti iroundoutou si gnodiou, isima fou roundoutouma, iroundou, isi, siwo si férine fou roundoutouma, siwo si férine fou roundoutouma, nirone téde roundoutou- roundoutou sousoune dé bari siwo si férine fou roundoutou mo kotini fé wou roundoutou ousima- ousima doron léni mounne roundoutou simounne, dékdi mankagnoma dane wo roundoutouma idini badadje- badadje mine moune roundoutou simoune narami biti kama yalé bigué narami dékdi iroundoughini ni, boude na ila roundou ila yongou malima nan, bétatighi, diaboutini fo boutarnani idéme dibilma diongounan déye délima diongou nan di goustou sini moune ni boughoune hanni boughoune ma régui, touma go nérine mo mo gni mounou gniti ghoune doron mola yike touma gouwagoura moni gnitima, gnodiou gnitima la naramone mine ghounné bigué ghounou roundoutou sighoune idini ibadadje narami biti kama. Di sourwéma wo roundoutou fé idini thiébe, thiébou diéne ghounné fé labe foutouma, labe foutou bougone kama di thiébou yappe, labe foutou isi kama, boude na lé déye di labema, di gnodiou matima batati lémi, ikiloné yi diongounan. Sourtoutou diongounan ghoune foutou ghoune, ghoune dane narami biti kama, di souwé ka wo palama idéni ni, souwéma wo palama witine dé, wo palama witine, wo roundouou, di souwé roundoutouma dane, wo roundoutouma witine né dé, wo roundoutouma witine. Déne fénan bayéma, bayéma nalé ghounou roundou, mamba malaghi ni thiourmi idéye tamé foni matima mo kotouni kéréne matima la sanfi di bougoune matima la sanfi, kéré, kéré matima di bougouma di bougouma ghounné ila déye gnakiti fouté ghounné fé bayéma, ni <hesitation> foutaghi fo djini, ni foutaghi fo djini idé fénan yétane a fonima, idé fénan iwosatighi, ni boughoune mola wosatighi mola talane migna an kasiloréma fo migna biri sini mo déye mo yongou mosa déye migni sini mo youre youré sima nan mo déye tampouma mo banké mosa dantane félé mériane félé bé mo léni mo yongouni di tiyé bantima mo léni di ripe, ripe bantima mo léni mo toboni kandjima dékdi yo dékdi doron mo détini doron ni boughoune mo léni ligéghi bantima mo ligéghi bantima mo kotouni kandjima bade ni, ibanti witi parce que ikani sima mo fé régui djikni béne, wouté la soramo, wouté la soramo fo mo rotou di gnama mola gnini ni, fo mo rotou di gnama mola wongoutini ni, wongoutine bourou mo régui gnighi. Ghounou fé bayéma, di déma dane fénan idi ni figna- figna dane fénan ghounne dane souwéma kousighi ifou roundouni dane ghounne dane fou round, figni roundou go fé nirone yadi la régui dé nirone sounou soune la régui, figna mola déye, ni fo koutou, mofiyé koutoumi biti kama dé mola yongouni an noukou mo régui sini- sini mosa fére ni nimo fére ghi, nimo roundouni dane ghounne dane, ghounne dane fou roundouma fé mola di bayéma lé fé déti nimou léni mo yitani an fonouma ni mola kowosani mo yitane an fonouma, ni mo léni mo wosatini. Di nakamolima dane roundoutou dé dane fénan idini nakamole, nakamole ghounou fé yalé, ikandji kirima di <hesitation> gnodiou, <hesitation> di-di boulalama youne mola déti <hesitation> nimo kanraghi mo wari fo wourou mo djiouri mo déye tamama mo détighi mo fountou ibougou soudjoune bé mo fountoune tagni matima mo bélé mo tobe, mo kanré mo boungouwourma mo képe mama, ni mo léni hanni sih sidékama ferine nimo yongou nan bougouwourma di képe mama di délima, thiétima di ya tou mo yongounan, mo wélati toudou di métihima mo gnabou métihima diongounan fo horé mo détini mosa déye kandji bougouma mo tobe mo tobe mo tobe mo tobe mo yongou gnina di dibilma sini mo dortane nan mounne hanne mo léni an foutou kama, an foutouma. Mola gnini fo kousouma tounou mo, an bayéma mo boulatighi ghounné fan mola tanta gni bayéma mola yike fou tandialé nini, fiyé sidé mo, fiyé dokémo ya mola yike fé tandiala, diani mo nansi tabani boughoune mo roundou bolima. Ghounou roundoutou si moune dane, ghoune dane souwé dane léni moune roundoutou sighoune biti kama, wo roundoutou thiosane kama régui dini ni, wo roundoutou malé.